Kao za tsisy rano agnatin'ny roa andro zegny, tegna magnantso zare malô zaho, de miresaka hoe: Allô, nankôry fa ety amignay aty tegna tsisy rano, de mbô mangataka fitsidihana aminay ambany aty, fa zareo ko tsy mihidigny, avy zegny le hiavian'ny grevy, tegna migrevy ary possible mitohy feky.